A politica a l'é l'arte do compromisso, into senso che gh'é de poxiçioin ideali di diversci partii, e sorviatutto quande se raxoña in òttica de coaliçion, ògni partio o deve çercâ de portâ avanti e seu idee, ò unna parte de queste idee, d'accòrdio con i atri.